म्हारे जैसा गाँव का एक ठेठ आदमी मना महंगा रेस्टोरेंट और महंगा जगह माता जावना कू इत्तो शॉक कोनी। और म्हारा ताबर ना भी कम ही है। और महंगा रेस्टोरेंट में जावन वास्ता भी रुपया भी चावा है और हल्ला लग्या करा है और हल्ला रेप्या मा मन्या करा हा। और झाँकी चीज म्हारा खेत में म्हारा धाणी में मिल जवा है जका का में हाला रेप्या देंन कोन खर्च करा रेस्टोरेंट में जण। और इन वास्ता ही जो म्हारा ग्रामीण परिवेश का लोग है रेस्टोरेंट और मेहंगी मेहंगी जगह जावनो ज्यादो पसंद तो करा ही कोनी। वानरा वास्ता जको खानो घर में बण्यो करा है और घर में ही एंजॉय करा।